اني لو رجع بيا الوجت اسبوع لورا بنحب نجعد مع اهلي اكتر بنحب نعمل كل الاشيا اللي احنا ما عملناها بحب اخلص كل مهماتي اللي فاتتني بحب اعمل كل واجباتي بحب <hesitation> كل اشيا اللي ندمت عليها في هالاسبوع اللي عدى <hesitation> هيكي اشياء بحب اعملها تاني بحب ماسيب فرصة ابدا اني اكون ندمان اليوم